ډولفین ډېر هوښیار سمندري حیوان دی چې ښه یادښت لري. هغوی د خپلې ټولنې سره اړیکې جوړوي او په ګډه ښکار کوي. ډولفینان د لوړې فریکونسۍ آوازونه کوي چې یو بل سره خبرې کوي. ډولفینان له انسانانو سره دوستانه چلند کوي او ډېر وخت د هغوی مرسته کوي.